Ɓii ku ret tɨ kɨ man me ngu ko nimat ko ɗass ɗang ku man kɨ cin ɗik. A pe ku tap kɨ ki ɓe kɨ lap me nimat ko yi ki ɗik yii la emm kuni ni a wat ko nini a ngu ku bis, ret kɨ man ngurum ɗang ku man kɨ sat orr ku ngun pe tong kɨshak ŋga ŋga. Pe ɗik a ɓi ni a tong ku kutong mu a ŋga ŋga ba atong ku tong pe ter kume, ter vel, ter kun, ter ferr, ter pa'at kome ter ɗik koya ɗik pa'at, ba ɗik a sese muw. Ɗik a ku kutong a ŋga ŋga har kyes mɨ yil ɗe se naan mang seen meku, ko seen nimat ni ko seen ngu ɗass ni ɗang ɗik kyes. Pe ku ɗik ɗi ni kɨ ɗom katɗang niku manshak riret, nika man cin mini kwani ni man cin mak too ɓeku baku njii ku kaatɓe ku tong kɨkam ɗik kɨ ɗom a tong kɨkam ba ɗik kɨ ɗom tong kuti ɗar mop na nimat ku loo kaata. Ɗar mop ɗass ku kam ni saram matni ko ɗar kɨ na ɗas ɗiki war loo ɗi kor matni kom ɗeni ba ɓii ku ɗik kɨ ɗom ni se muw kaɗang pe tɨ ɗik ku ti yape ɗi ret ni ku tong ku manshak peme ter mop mak ɗes ɗang kame ɓit vel ɓit kun ɓe ku manshak kɨ man tul mɨ la emmni laemmni man tul mik man pik mop man shum mop man, kwanjii man shum pikɨn ni mop yi man emnikɨn ni mop yi man ɓi nipe cin ku ɓi kuni pe cin muw. Kat yi man ɓi ɗe ni mop ko kwa nga kɨ man ɓi ɗe ni mop kaa larep ku nga pe lapni ɓe ba nga pe ki ɗik ku kɨ ba kɨ le manme muw. Dik ku ɗimu na mop kɨ cin mwase ɗi wa woo ɗes a pe kubaa sirop ni mop ni man la emmni riret muw, la emmni ni man la rep ni riret muw, mop ki kangtu parpus kyek. Pak me ɗik ma mop ɗi ki kat a pe tam kɨ pe buki kat mop ni kat ɗe shum a ɗik kyek, too ɓe ɗik ku kaɗe ku bani man ni muw ɗik ɓa ki yape'a ɗik ɓa ki yape muw, di a kyen katɗang nikɨ yakal woot nga kɨ ɗom nimat kɨ yakal ka ki ka kɨ meyil Ku ki ku kat ku pe shiyakal ko me pus tam'oh ko me pus reyit'oh ɗang ku kat ɗang kɨ na larep cin nga, ɗi kɨ le shar ka mop mang ku ɓal mop shel ɗikɨn mota ko mop mang ku ɓal kɨ toktu mop shu ku ni mop ki kuni nga tul kɨ ki kuni ma kɨ ki kɨ zok fi me sharka mop ɗang ko kɨ meyil mu me sharka mop ɗang, ɗang kɨ ɓa kɨ tong kɨ ki kɨ sat pikɨnmop kɨ tɨ mop na rep mut wen ɓaa nga kuni, ɗik kusese ba ɗi ba tong muw. A man pak ɗik ni ɗi ɓa tong ta amma ba wet ɗi ɓa yape muw, amma kat ɗang nimat ni man la emmni yi man ɓii kuɗi cin ku ɓi kuɗi cin ko ni a ni tukup'a a ba ni a ni tukup mu'oh ni a ni pee shwar'a a ba ni'a ni pee shwar mu'oh kat yi man ɓii ɗe wet kaa la emm ɗang yi man kɨ ki ɗik ni, ɗikni ɗi ba tong har ŋga ŋga ba ɗik ni ba woo ku garaje muw. pak ngurum ba mop ku ngung muw ni man la emm mik ba ɗi ya ngung muw, meɓi le tukup ni ka lang, meɓi le eep a sarni chut larep ɗi ko chuwat nimat kuni pe lapni too a ɗe nimis ku yi ki ɗik yini'ah, ba ni man ko ni'a rang rang mu ɓi yakal kyek ɓi ki kɨ bukun ni yi tɨ njii ki ɗik yi kwe ti kat nimis ba ret parpus ɓe larep yakal ɗik ko parpus ɓe la emm yakal lap nimat. Kyek ɗeng ku man ni muw ret ma katɗang nga kɨ ɗom cin ɗik ɓe kat ni kɨ man nimat ɗe kɨ man pikɨn ni mop kɨ man tul ni mop ɓiret kɨ ki kuni lunaan, kɨ ki kuni lunaan, lunaan ma ngurum ku kɨtekel mop, mop pe pee shaida ka kwe mop yakoo mɨ larep ni ko mop yakoo mɨ la emm mop satɨ laa kuseɗe ni a ngurum ku ɗire ret yi ki ɗik yini ko larep kuseɗe ni a larep ku ɗire ret kɨ lap ni yi nimat mak. Ɗang kɨ yakal se kyek kɨ kat larep kɨ arr ɗe shum a ɗik, ɗik ni ɓaa njii yape ma, ɗik ni pe njii woo a woo ret kat nga kɨ ɗom lap nimat ɓe kɨ cin shwan riret kɨ ɗang poo naan tɨ ning larep ku ni a ni lukut naan ɗi yi nga kat kɨ lap rep ku ɗi lukut naan ɓe kwa nga ma kɨ kat tong kɨkam yi tul ni, njep ku kɨ laa ma mop pe yakal ɗi ku lukut naan ɗia sese. Dang ki lap nimat ba nikɨ man hali ni muw too ba ɗik ni pe ba nji yape muw.